Oyi ro'o ma dɛri istuari ho Singapur ,malɛzi ma han tun hinro niɛ wuna mi ho do'ua. Han ŋian we a maa zun'ere. Mɛ ba nicoza bera boni ,donke to nu pɛɛ ami awe minian mi ɛndepandansi, nɛn a ɛndepandansi ,oyoyi diaho ɛndepansi so ayu ma canu vɛsi nu.